Bo husiri oiraareha bo ruupe bo ruupe bokato'oo. Oo'ore bisio ruupepitee'oeaa okuu'iripa, uu, bo ato'atorapiu ii'aa a puuririaro huihara piro boa'oohara. Uu, bo aitoko haia bo kokia'iripa piro ato'atorapiuiihara. A bai hukuihara hioko'i oiraarei, oiraarei oo'ore airaarei piro bo irauhara hioko'i. Bisio bo riirii'oroarei ruupe pitee'oea kai rapaatopita ruupe pitee'oeaa okuu'iripa, o bisio pita ooparibaa, abai hukuihara hioko'i rapaato betekaarapiubuu. Piro ato'atorapiuihara tari'ata piro bo aitokoro piro kekeibohara bo kirako'o a kekeibohara, hiokoi bisio are'iriia, abai abeehara hiokoi oiraarei bo betekaarapiu puuririaaro. Puririaro pirio bo suku'u bo suku'u bo suku'u bai hioko'i, riopa pita'oeaa bo aitoko haia bo kirako'o. Hioko'i oiraarei ii'aa areareapaaibohara oo'ore bo ato'atorapiu uka o riirii'upa oo'ore bo husirori sa bai kasibaa sa ari'arirapiu'aa oiraarei. Piro ato'atorapiuihara hioko'i. Hioko'i ruupe pitee'oeaa okuu'iripa a bo tuutuusi'e oubohara. A tarai'oebohara bo kirako'o, iisio pita huku'uihara rubarau oitaa'ita. Bo birabira, a iisio abeehara bo birabira. A tuutuusi'eribohara ii'aa ii birabirarori, oo'ore ia ouriba bisioi roiraiha bo aitoko haia bo kirako'o, aba hokobohara hioko'i oiraarei ii'oo. Ha arabooiha ii'aa tari'ata, pita o tuutuusi'eribohara boorii boatoi. Ha oiraarei ii'oo bo ato'atorapiu hioko'i a hura- haraiboroo ruupe hiruro hurapitee. Ruupe hiruro hioko'i a hoko- haaboroo hioko'i bo ato'atorapiarei sa aripupita aba'oe oo'ore bo ruupe arabooiha bo ari'arirapiu atukarapita. Ha bo reeto'ooarei bo ruupe, a paataribohara oo'ore bo riari, iru bikaba raoarariborii haia bobato'e a rohoribohara arahoribohara biraa oitaa'ita o paatapitee bo riari, eipaareha bo reeto'oo Rapoisi ii'oo. A ou'ouribohara ii'oo ii bararoo sa aira kekepitee aba'ue hioko'i aira kekepiree abaroe oitaaita pirio airaro'oro. Bo aitokoro hioko'i piro kekerebohara, bo aitokoro hioko'i piro o birabirabohara bisio pita bo roasiraarei ta aira kekeohara piro aira'oro aira keke- hareeborii oo'ore bo riari aira'oo. A ta'isiibohara hioko'i ii'aa iiararori oirarei bo tabiri'oo oo'ore bo ruupe. A bai abeehara hioko'i oiraarei. Bo tabiri'oo oo'ore bo kitarapiu kai bo ta'isi hioko'i. Riira ta'isi'upa aira pirio pita iisio aba'oehara hioko'i airaarei bo kitarapiu haia oo bo beriberi tahiro a bai hokobohara haia. Bisio pita o haeaaba tari'apita. Hioko'i hitaka ii tabiriri o aarei roga'a abariia. A bai abeehara hioko'i oo'ore kupa'iripa, kirakoo'oroi karara hukupitee roo'ore oitaa'ita. Ua'oori hioko'i siabaa orurarebohara hioko'i bisio pita roira bo aitoko. Ha ii reetoroo ia kitarapiuhaa'aaroo. Bikaba retoro oo'ore ee, bato'e reetoroiaare pu'atea'aapa bo roairaro. Roasira kekerapiuroarei pita ruuperapiuaha iisio. Ha oiraarei ii taebuo, a abea roga'a bauaabaa heuaaboo hioko'i ua aba'oeaa. Ha ori iisio pita reetoiiu bisio pita bo ai'o a huraiiu, aripupita pita betekaarapiu'aha taho pitee oirare oo'ore oirau tahorapiupitee oo'ore barariabaa. Iisio pita reetoiiu hioko'i iraupita. Are aripu'ohe oo'ore riira bo hukubuu'oro bo pa'esirei bo riirii'oroare ruupehaaroeuba bo aitoko haia bo kirako'o roo ore hituku'ita haia kupa'iripa. Hioko'i uka hokoeu hitaka oo'ore. Ei hirureero'oo abai hukuhe abai hokobohara oiraarei. Ha uei ta a beehara roga'a roo'ore bauaaba okuu'ita haia kupa'iripa oo'ore bo raataribaa. Ori iisio pita aba'oehara.